Moare wo eson ble angyi imbi ahogbren akpo ubin hi gŋa kloda are ŋha mbo dzu ma shoshe, ambo moare wo eson ble ma mbo, moare wo omba mo aklo dzu dzu la hare. moadzu dzu dzu chuku eka ekpla ahoghrbrensi adamo agbu ombalo mbo. toh kyuku kahe abee eka ahogbren akpo gi, ergo gŋo kpogi imbi lo wo lo wo lo atse otse mbo ba, keka ahogbren akpo gi abze a wola anjginima abze wola ajgin ma mbo, abze wo abakẖren, abze wo mawywn ma. moawyen ma abze ambwre ka mbo, abze koma awo anjgin ma mbo, abze ambwre nga moawyen lo la akpu, abze koma awo anjgindŋo achuku idzu kala isisi gŋa lowa anmgbibi a gŋa ahyen akpla a akpla tse lasi are he ŋwo ka tspu la a ho gbren angyi la si ajgin kala ishi ambolasi aba ow gŋo wo eson ble gŋo ŋwo dzu gŋo ekpla ŋhanmbo moasi adŋo oba. Ahogbren asi adŋ ŋwo la ŋwo bmi kala lo ŋwo yi lele tsuzugi okhre ahogbren angyi lo a wodzi kolo wodzi ko ŋwokama malo bebi ŋwo de gŋo halo okhro ahogbren gŋo kala lozgi okhro ahogbren angyi gu le eson gŋo ba wo ble koma ŋwo-ŋwo ba aa agah gŋo babmbi kala eŋwo ee la cewa ŋwo-mwo riga mwo wo <hesitation> eka ahogbren adŋo wo akplachken ba ba ba gŋo <hesitation> kalo kama lo wo ba iwu A ba wowu okhro gŋo mbo chukushin-bo ŋwo bmi, ŋwo wola eson ble. ish ishki eson ble gŋo he lo, ŋwo bmi la akpla ŋhambo ba ahogbren akplo aka gŋo angyi koma ogŋo suknu gbu gbuble tama moarehwin mbo aklo ŋo ma moanoŋ, mamo mougu bmi, moare bababa usku ŋha gŋo dzuma moaka ŋwo. la ah eson kyere moakalele ŋwo wo akpla, are. la si <hesitation> o o odzubhu si aba ah aubin ah akpla mola mola ŋwo wo agah laklo da moare a <hesitation> dzu dzu tsotse moaka ŋwo abmye kahe gu toh, kaga ekpla la adzu dzula eson ble la si aka moare. kena, ŋwo ba bhgo gŋo, ulu moare mbo afaygi ŋwo, ulu moata ygi ŋwo eka moaka ka agah gŋo awo losuknu asi owlama si aka ŋwo ala ta iphu, moakpo akpla ŋhambo ŋwo ba lala ŋwo sha klo kpokpo. la ŋwo sha ba oyi yi akplo <hesitation> ba ubin ni oghre moarehwin, toh moare moarehwin gŋola kpoakpl kamo ami lo mbo mo aba klo ŋwo mbo toh kamo ami lo mbo moaba klo ŋwo mbo toh aga agah gŋo kaka agah gŋo sko milo atakplo lo ba siwu si ka ŋwo ambo to chuku kahe udzu dzula ble losi si own ama dzendze si nz owlama dŋa asi aka gi moa ah moawyen kaba hogbren akpo gi ubin hi me fa tsi ekahelo me yi akpla hwon mbo lawo woma ya ra ambofifi me fa eba awo ekahelo me vye.